жұлдыз эф эм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу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
бизнес кеңесші дәл осы бүгінгі біздің тақырыбымызға сай қонақ анар мыңбаеваның жерлесі
қалжың ғой қазір енді анар ханым келіп жүрмесін соны айтамын
кім жеңіс есенгельдин ағамыз қош келдіңіз
микрофонға жақындап сөйлесеңіз жақсы
қалыңыз қалай қалай жеттіңіз кептелісте тұрып қалмадыңыз ба
кептелісте тұрып қалмайын деп сол алдын ала ерте шыққан жайымыз бар
мхм түнімен ұйқтамай ы уайымдап кішкене
ия енді жеңіс мырза сіз біз сізді енді сырттай білеміз инстаграмнан білеміз і бизнес кеңесші екеніңізді
бүгін енді сізге арнап әдейі тақырыпты алып отырмыз
мхм рахмет сосын тегін тренинг алайық деп шақырдық деп ия әдейі қалжың ғой
ііі бүгінгі біздің тақырыбымыз а ақша үнемдеудің қандай тәсілдерін жолдарын білесіздер деген тақырып алып отырмыз а
мхм енді сол жайлы өзіңіздің ойыңызды білсек
мхм қалай ақша үнемдейміз
ия қандай кеңес бересіз дегендей
жақсы ыыы негізі енді ы бір сағат беріліп жатыр екен негізінде мхм
бізге бір сағаттың ішінде барлығын кіргізу мүмкін емес болып қалуы мүмкін
бірақ енді кейбір нәрселерді айтсақ маңызды нәрселерді айтсақ болады негізі
жалпы адамдар үшке бөлінеді
ііі табысты табатын адам және оны сақтайтын адам және оны басқаратын адам
бірақ көбіне адамдар а адамдар ойлайды табысты көбірек табатын болсам ы көбірек ы былай айтқанда қалтамда ақша көп болады деп ойлайды
негізінде олай емес табысты табуды барлығы біледі көшеде жүрген адамдардың барлығы күнде күнде табысты тауып жүр ия
алайда оны сақтауды білмейді адамдар
проблема бірінші ақшаны сақтау
бірақ енді ақшаны сақтауға келетін болсақ біздің ы осы уақытқа дейін біздің ыыы ата анамыз да біздің былай айтқанда ата бабамыз деп айтайық
осы уақытқа дейін ақша сақтау туралы ешқандай бір білімді қалдырып кетпеген біздерге мхм
і сондықтан ақшаны сақтау біз тек қана кішкентай кезімізде білеміз мына копилкаға жинайтын едік қой
мхм адамдар сақтауды біледі кейбір адамдар бірақ ол нәрсені бір күнде жұмсап жібереді не үшін
сақтап жатқанның өзінде кішкентай кезімізде біздер мына копилкаға жинаған кезде бізде бір мақсат болмайтын да негізінде
сол нәрсені толғаннан кейін біздің ойымыздың барлығы толған кезде ғана ішін жарып жіберу болатын мхм
сол сияқты үлкен адамдар өсе бастаған кезде сол сознание қалады барлығы
бірақ сол нәрсені адамдар бір қандай да бір ақшаға жеткен кезде сол ақшаны бір мезетте жұмсап жібереді да көрдіңіз ба проблема сонда
ыыы үшіншісі ақшаны басқару деп айтады
ақшаны басқаруға келетін болсақ мысалға сіздің машинаңыз болатын болса өзіңіздікі бола берсін
праваңыз өзіңіздікі мхм бірақ еш уақытта сіз айта алмайсыз көшеге шығамын машина менікі права менікі қалай айдасам солай айдаймын деп айта алмайсыз
бірақ өкінішке орай адамдардың көбісі ақшаны өзім тауып жатырмын қандай жолмен тауып жатсам да өзім білемін
бірақ оны өзім жұмсасам өзім білемін қалай жұмсауды деп ойлайды да осы қателікке ұшырайды
мхм тап сол сияқты егер сіз өзіміз білемін деп машинаны солай айдайтын болсаңыз аварияға ұшырайтын сияқты адамдардың үйінде финансовый авария күнде күнде болып жатыр
сондықтан да ақша сақтаудың өзінің бір ерекшелігі е ережесі бар
мхм ол ережені біздер жеті сағатта үйретеміз негізінде мхм жеті сағат
көбіне айтайын міне қаржылық сауаттылыққа келген кезде көп адамдар
философия айтады да негізінде аха бұл ақша философия емес
өйту керек бүйту керек сөйту керек деп бәрі біледі негізінде
ия бағанадан бері көріп жатырмыз ананы үнемдеу керек үнемдеу керек керек керекті бәрі біледі
ия негізінде қалай істеу керектігінің өзінің бір схемасы бар
мхм ол схеманы басынан бастап соңына дейін жеті сағат үйренген адам ертеңнен күннен бастап өзі ақшаны қалай сақтауды уже көріп соны істей бастайды
көп адамдар а ойлайды ол мүмкін емес деп ойлайды бірақ ол біздің менталитетке сай істелген нәрсе негізінде методика ммм мхм
енді ііі бізде жеті сағат жеті күн жоқ енді бізде қазір қырық бес минут қалды
сол қырық бес минуттың көлемінде айтып бересіз деп ойлаймыз енді қателіктерімізді қалай түзейміз иә жалпылама
ендеше үзіліс жасай тұрайық қазір
үзілістен кейін достар жалғастырамыз бізбен бірге болыңыздар
қонақта таңғы шоуда бизнес кеңесші жеңіс есенгелдин
ыыы қаржыға байланысты айлықтарыңызға байланысты үнемдеуге байланысты сауалдарыңыз болса қойыңыздар дәл қазір инстаграмда жұлдыз нүкте эф эм парақшасында тікелей эфирдеміз
әзірге үзіліс үзілістен кейін жалғастырамыз
таңғы шоу
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
енді жеңіс мырза үзіліске дейін айтып өттіңіз ыыы белгілі бір тұрғыдан қателіктер бар дедіңіз
ы адам үшке бөлінеді дедіңіз ия мхм
ы сол туралы бір қателіктерімізді қалай жоямыз
не істесек болады
ааа жақсы енді бұл жерде і қандай адам болу керек табыс табу енді сіздің табыс тауып жүрсіз енді сақтау деген нәрсені дұрыстап білу керек
сақтау үшін алдын ала адамның адам алдында мақсат болу керек негізінде мхм
енді көп адамдар мақсат деп айтады ғой бұл жерде финансовый мақсат деп айтсақ дұрыс болады қаржылық мақсат деп айтсақ болады
мысалға айтайық иә ііі сіздің балаңыз болатын болса бір сіздің бір ініңіз болатын болса сізге келіп мың теңге беріңізші деп сұрайтын болса сіздің ең бірінші сұрағыңыз не үшін деп сұрайтын болады дұрыс па
ия не үшін сұрайсыз ол нәрсені өйткені сіз ііі ол нәрсенің зиянға жұмсайды ма әлде пайдаға жұмсайды ма білуіңіз керек болады
ия ал бала болатын болса сізге бір нәрсе алайын деп едім дейтін болса сіз оны бермей қаласыз қалтаңызда ақша болатын болса да ия
бірақ тап сондай сияқты біздер әрқашанда бір жаратушыдан сұрап жүретін әдетіміз бар ғой
намаз оқитыны бар оқымайтыны бар деген сияқты ол әркім әйтеу іштей сұрайды
мхм сөйтіп сұраған кезде егер сізге жаратушы айтатын болса мен сізге ақшаны берейін бірақ не үшін деп сұрайтын болса әркім адамның жауабы жоқ
ал егер жауабыңыз болмайтын болса ол алла тағала сізді жақсы көреді негізінде сіздің жаман жолға түсіп кеткеніңізді қаламайды
сондықтан да сіз оларға негізі көрсетуіңіз керексіз міне мен мына нәрсеге жұмсайын деп едім мына нәрсеге жұмсайын деп едім ол зиянды болмауы керек негізінде
мхм бірақ енді ііі қазір көпшілігінің кредиті бар а жақсы ы мысалға айтып несиеге жұмсайын десе алпыс пайызын
несиеге жұмсаймын десе несиеге несиемді жабу үшін алпыс пайызын айтайын ба
бірінші мен мына нәрсені айтып кетейін ия любой нәрсенің өзінің бір себебін анықтау керек қой
мхм неге адамдар кредитке кіріп кететінін білесіз ба
білесіз ба ол нәрсені
адамдар өздерінің қалтасында өздерінің табыстарын мойындамайды негізінде
адамдар айтады мен екі жүз мың теңге тауып жүрмін дейді негізінде іштей мен бес жүз мың теңге табуға табатын адаммын деп ойлайды негізінде
мхм мен бес жүз мың теңгеге лайықпын деп ойлайды ойлау керек иә ойлау керек емес ол ойлайды сөйтіп ааа қате ойлайды көрдіңіз бе
ал егер ол адам айтатын болса менің табысым екі жүз мың теңге мен осы екі жүз мың теңгеге лайықтымын мен осы нәрсемен жүруім керекпін дейтін болса ол адамдар қарызға кірмейтін еді
өйткені ол адам негізі шуба кию кию керек емес негізі ондай айлықпен
бірақ ол адам онымен келіспейді
келіспейді да мен көшеде мен шуба киюім керекпін дейді да ол не істейді өзін как будто бес жүз мың теңге табатын адам сияқты көрсеткісі келіп мхм кредитке кіріп кетеді
ал той үшін алса кәдімгідей ұрысып жатырсыз ғой
той үшін той үшін алатын болса ия енді қараңыздар көп адамдар ыыы былай айтқанда мақсат деп айттық қой дұрыс па мхм
кез келген нәрсені пассив деген нәрсе болады актив деген нәрсе болады
кез келген қалтаңдағы ақшаны біздің өміріміздегі нәрсе ол активке ғана жұмсау
актив деген сөз ол сізге қандай да бір пайда алып келетін нәрсе
ал егер той сізге бір пайда алып келетін зат болатын болса оған жұмсау керек
мхм ақымақ қарыз деген болады ақылды қарыз деген болады
ақылды қарыз дегеніміз тек қана бизнес жасау үшін немесе кіріс көзін ашуы үшін ол ақшаны ия көбейту үшін алған жағдайда болатын болса ол ақылды болады оны алған адам да ақылды болады негізі
ал ақымақ қарыз деген сөз егер сіз сол қарызды аласыз да келесі күннен бастап қалтаңыздан төлей бастайтын болсаңыз ол ақымақ қарыз болып есептеледі және оны алған адам мүмкін ақымақ болуы да мүмкін
мхм құдай ай енді жаңа айтып жатыр ғой мысалы ыыы адамның жанның қалауы ол алғысы келіп тұрса сол зат мысалы көлік болсын не болмаса тағы басқа бір дүние болсын алғысы келсе енді ол онда не істейді адам
м жақсы қараңыздар көп адамдардың проблемасы осы
иә адамдар екіге бөлінеді біріншісі армандарын алып алады өмірінің жартысына дейін мхм қалған өмірінің жартысында сол армандарын болады негізі соларды толықтырумен болады иә
ал ақылды адамдар не істейді олар ең бірінші қалтасында ақша болып тұрса да армандарын алмайды
олар кіріс көздерін жасап алады
қолында он мың теңге бола он мың доллар болатын болса оған бірінші машина алып алмастан ол не істейді ол ертеңгі күнге қарайды
перспективный ойлап білу керек негізінде ойлау қабілет деген сондай перспективный ертеңгі күнді қарау керек негізінде
ал ондай кезде біздің қазақтарымыз не деп айтады
әй ертең өліп қалатын шығармын бүгін жұмсап тастайын деген сияқты как будто ертең өмір сүрмейтін сияқты болады иә солай ма
мхм ал егер де керек нәрсені садақа бер дейтін болса мен әлі өмір сүремін деп ойлайды дұрыс па
сол сияқты адамдар өзіне выгодно болған кезде өзіне тиімді болған кезде сол нәрсені не істейді алады
сондықтан осы өмірдің жартысына дейін қолыңызға түскен ақшаны армандарыңызды алмай қойыңыз
сізге қазір машина керек емес сіздерге қазір үй керек емес
бірақ енді ақша кетіп қалады ғой сонымен
таксиге жұмсайсың қоғамдық көлікке кетіп қалады
енді мен айтайын ы кетіп қалады деген нәрседен
үнемдеу деген нәрсе бар адамдар көбісі үнемдеу деген нәрсені түсінбейді
үнемдеу деген нәрсе тек қана мақсатқа байланысты алынатын нәрсені айтады
ал адамдар үнемдеу деген нәрсені тек қана ақшамен байланыстырады
мысалға мен сізге айтайын қазір алматыдан ақтөбеге ұшу үшін барып кел бару үшін мен сізге елу мың теңге берем да үнемде деп айтатын болсам сіз нені үнемдейсіз
ақшаны үнемдейсіз ба көрдіңіз ба
ал мен уақыт үнемдеймін
мен елу мың теңгеге не аламын ааа самолетке билет аламын да сосын мен уақытты үнемдеймін
мен екі күн уақытымды поездың ішінде өткізгім келмейді
аха түсінікті ма ал мен ол екі сағатты екі күнгі уақытында мен ақша табумен айналысам түсінікті ма
ааа кәсіпкерлер мен кәсіпкер еместердің айырмашылықтары кәсіпкерлер әрқашанда адамдардың уақыттарын сатып алады және өздерінің уақыттарын ешкімге сатпайды
кеттік ендеше таңғы шоу
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
енді жалғастырайық бүгін бізде таңғы шоуда қонақта бизнес кеңесші мхм жеңіс есенгелдин
енді жеңіс мырза жаңа бір тыңдарманымыз жазған болатын
ы адамның ойы қаншалықты мына шын өмірге әсері бар деп мхм
ең бірінші барлық нәрсе ойдан басталады
өйткені адамда бір нәрсе екі рет кездеседі дейді бірінші ойда сосын барып өмірде кездеседі дейді негізінде
мхм ы қазіргі сіздің істеп жатқан нәрсеңіз сіздің қазіргі жетіватқан нәтижеңіздің барлығы сіздің кешегі ойыңыздың нәтижесі негізінде
бірақ олар оған мән бере бермейді
енді қараңыз ойға байланысты айтатын болсақ бұны бір сөзбен айтқанда менталитет деп айтамыз негізінде
мхм екі түрлі адам болады біздер осы уақытқа айтып жүрміз
кедей саналы адамдар бай саналы адамдар деп айтамыз
бірақ олар кедей бай деген сөз емес мхм
бірақ бай санасында байлық пен кедейлік бар деген сөз бар да бұны қалай айтамыз
кедей саналы адамдар деп отырғандарымыз бұл бұл адамдардың қабылдаған шешімдері мен бұл адамдардың істеген әрекеттері сол шешімге байланысты айналып келген кезде кедейлікке алып баруы мүмкін
ал ыыы бай саналы адам деп отырғанымыз олардың қабылдаған шешімдері мен сол шешімге байланысты істеген әрекеттері айналып келген кезде ы байлыққа алып баруы мүмкін көрдіңіз ба бұл жерде мүмкін деп айтамын
сондықтан да ойға сақ болу керек
мысалға айтайық елу төрт барьер деген сабақтың ішінде елу төрт түрлі отличие бар
кей кедей саналы адамдар мен бай саналы адамдардың арасында отличие мысалға солардың ішінде кейбіреулерін айтатын болсақ
ыыы мысалға айтады мен өзім жасаймын деп айтады
көп адамдар өзім жасаймын дейді мысалға сен неге бизнеспен айналыспайсың дейтін болса менің қолымнан қолымнан келмейді дейді
мысалға иә ы неге кафе ашпайсың дейтін болса ол менің қолымнан келмейді ғой мен өмірі официант болып істеп көрген жоқпын мен повар емеспін деп айтады мхм негізінде
ал ы бай саналы адамдар не дейді
кім істейді оны мен істей алмасам басқа адамдар бар істейтін мен соларды жалдап аламын деп айтады көрдіңіз ба
екеуінің қабылдаған шешімдері мен әрекеттері басқаша болып тұр көрдіңіз ба
сол сияқты ы толпа деген нәрсе бар
кедей саналы адамдар көбіне толпа деген нәрсемен синдром толпы деген бар көбіне толпаның несінен істейді толпаның көпшіліктің ыыы мнениесіне жүгінеді негізінде мхм
ал бай саналы адамдар олар индивидуальность
оны қалай түсіндіруге болады мысалға ммм толпа мысалға бір адамдар бір нәрсені істейтін болса істегісі келетін болса
жұрттар не істеді екен дейді жұрттар істеп көрді ме екен бұл нәрсені деген сияқты
мысалға мен бір нәрсені ойлап деген сияқты басына идея келетін болса жұрттар істеген ба дейді біріншісінде
егер біреу тұрып ия жұрттар істеген дейтін болса онда мен істемеймін дейді ия неге
өйткені адамдар көп оны істеватқан конкуренттар көп деп айтады
мхм ал екінші жағдайда ы жұрттар істеген бе десе жоқ ешкім істемепті десе а онда бұл жүрмейтін шаруа болып тұр ғой жүрмейді жүретін болса неге жұрттың бәрі істемейді деп айтады
көрдіңіз ба ия сөйтіп адамдар былай да былай да не істемей қалады
ал индивидуальность не деп айтады жұрттар істесе мен олардан ерекше қылып істеймін дейді
егер олар істемеген болса мен бірінші болып істеймін деп айтады
сондықтан да көп адамдар мына айфонды шығарыватқан бүкіл прогресті жүргізіватқан адамдар индивидуально адамдар олар толпа деген нәрсеге сенбейді
өйткені толпа самолет шығаруға да сенбеген компьютер шығаруға да сенбеген
бірақ оны адамдар идивидуальносттың арқасында істеп шығарды
сондықтан индивидуальный болуға тырысу керек
енді бұл жерде елу төрт отличие бар негізінде оның бәрін айтып отыру үшін тағы да жеті сағат керек болады
ия оның өзі жеті сағат
сондықтан жеңіс мырзаның дайректіне жаза салыңыздар ия
былай дейді табысты екі еселеу туралы айтып кетесіз ба дейді
қалай табысымызды екі есе өсірсек болады дейді жазира пірімқұлова
аха ыыы адамның миы мысалға айтайық сіз екі жүз мың теңге табасыз деп ойлайық ия мхм
сол екі жүз мың теңгені тапқан кезіңізде сіздің миыңызда бір финансовый программа деген бар адамның миында финансовый программа ы пайда болады
мхм сіз бір жерге барып алатын кезде мен екі жүз мың теңге табамын ғой деген нәрсе келеді сіздің миыңызға
мысалға айтайық балаңыз айтады он екі мың теңгеге мына ойыншықты алып берші дейтін болса
мхм а мен де екі жүз мың теңге табамын ғой ол не тұрған маған деп ала саласыз
ия екінші күні сіз білмейсіз что сіздің қалтаңызда жүз сексен екі мың теңге қалғанын білмейсіз
бірақ сіз ертеңінде тағы да бір зат алатын кезде мен екі жүз мың теңге табамын ғой деп айтасыз
сіздің басыңызда бір екі жүз мың деген сан тұрады негізінде мхм көрдіңіз ба
сол санды кетіру үшін адамда ы ол нәрсені бағанағы біз үйрететін қаржылық сауаттылыққы байланысты бөлу керек болады
адамда тұрақты шығын деген болады адамдардың көбісі тұрақты шығын не екенін білмейді
тұрақты шығын деген сөз сіздің үйіңізде айына сіз тамаққа қанша жұмсайсыз сіз қаласаңыз да қаламасаңыз да қандай расход жіберетініңіздің точно цифрасы болу керек
мхм сол цифра білген кезде ғана барып сіз қалған сумманы қаяққа жұмсау керектігін пландайсыз мхм

біздерде қараңыз ақшамызға қарап не істейміз шешім қабылдаймыз
ақшамызға қарап расход шығарамыз біздер
сондықтан да сізде жетпейді
негізінде расходқа қарап ақша шығару керек негізінде көрдіңіз ба
біздер мысалға ы қалтамызда қанша ақша болса сонша қыдырамыз дұрыс па мхм
олай емес адамдар қыдыруға қанша ақша бар менде деп сұрау керек бірінші сосын барып қыдыру керек
сондықтан да біздер жиырма бес мың теңге салып алып барып елу мың теңгеге қыдырып кететініміз содан көрдіңіз ба
біз эмоциональный қазір адамдар эмоциональный покупка жасайды
көшенің барлығы акция тегін ал анау мынау деген ия нәрселер болыватыр
соның барлығы сіздің эмоцияңызбен жұмыс жасайды
адамда эмоция деген нәрсе бар және ақыл деген нәрсе бар инстинк деген нәрсе бар көрдіңіз ба
ммм адамдардың барлығы спонтанный покупка жасаумен болып жатыр көрдіңіз ба
сіз не планированный сіз көшеге шыққан кезде бір нәрсе аламын деп пландамасаңыз да
сізге уже шешіп қойды көшедегі адамдар мына нәрсені сен аласың деп шешіп қойды көрдіңіз ба
мхм сіздің неңізді біледі бұны карта эмпати деп айтады
сіздің басыңыздағы не ойлайсыз кіммен араласасыз қандай нәрсемен шұғылданасыз барлығын сіз туралы біліп алған қазір адамдар
сіз алдыңызда келатқан кезде точка касание деп айтады
оның продукциясы мен сіздің эмоцияңыз кездесіп қалған кезде сіз спонтанно нәрсені ала саласыз көрдіңіз ба
сөйтесіз да уже үйге келген кезде саған керек нәрсе есіңе түскен кезде ақылға түскен кезде сіз эмоциямен алып қойдыңыз ғой
ия үйге келген кезде ақылға салған кезде ой мен балама аяқ киім алуым керек еді ғой е жарайды келесі айлықтан деп айтасыз көрдіңіз ба
сөйтіп ақылға салу керек
еш уақытта бір нәрсені алатын кезде үш күнге өзіңізге уақыт беріңіз
мына зат маған керек па керек емес па деген сияқты
сондықтан да айтады байсаналы адамдар шешім қабылдайды
шешім қабылдау деген сөз екі ақ сұрақ қажет па қажет емес па
хочу товар деген бар надо товар деген бар
мхм адамдар көбіне надо товарды емес хочу товарды алады
айналып келгенде бұл үнемдеу деген нәрсені білмеудің себебінен
өйткені үнемдеу деген нәрсенің мысалға қыстың күні үстіңе киім алудың бір мақсаты не ол тоңбау дұрыс па ия
бірақ неге адамдар шуба алады
шуба хочу товар ғой
жақсы жеңіс мырза осы жерден үзе тұрайық
эфирде таңғы шоу
өмір деген өзен емес
теңіз екен талап етер төзімді
бақыт деген түнде жұмып
таңда оянып қайта өмір барлығын
таңғы шоу
жұлдыз эф эм де
ай жақсылық жасап жарысайық дейді осы туралы ойын білгім келеді бүгінгі қонақтың дейді
ерғали мырза жазып отыр бұл хатты
мхм жақсылық жасап жарысайық дегенді қалай түсінесіз дейді
жақсы жақсылық жасап жарысайық деген сөз жақсылықты алдымен адам өзіне жасау керек
негізінде плати себе плати сначала себе деген сияқты ғой мхм
өзі ағармаған адам біреуді ағарта алмайды деген нәрсе бар ғой көрдіңіз ба
сондықтан да бірінші адам өзінен бастау керек жақсылық деген нәрсені
ы сосын барып адамды счастье передает былай айтқанда адамға бақыт адамдарға беріледі негізінде
сіз біреуге бақыт беретін болсаңыз ы бақыт беремін деп шешетін болсаңыз сіз өзіңіз бірінші бақытты болуыңыз керексіз
енді бұл жерде жақсылық деген нәрсенің ы арабшасы негізінде садақа деп аталады негізі
садақа негізі өзі жақсылық деген сөз
адамдардың көбісі садақа десе тек қана ақшамен өлшеуі мүмкін мысалға ия
мхм бірақ әрбір нәрсе адамға күліп қараудың өзі садақа деген сияқты
енді осы жерде садақаға біз енді қаржылық сауаттылыққа байланысты айтқаннан кейін қаржылық сауаттылықтың ішінде садақа деген нәрсе міндетті түрде бар
біздің системамыздың ішінде екі жарым процент сенің доходыңнан екі жарым процент шығарылуы керек обьязательно міндетті түрде
не үшін ол неге бұл қаржылық сауаттылықтың ішіне бұл садақа нәрсені кіргізіп қойды
өйткені садақа міндетті түрде сіздің доходыңыздың көбеюіне себеп болатын нәрсе көрдіңіз ба
ііі не деп айтады алла тағала өзі айтады сіздердің берген садақаларың ыыыф сендердің дүниелеріңді кемітпейді деп айтады негізінде мхм
ал біздің бизнестің өзінде сондай бір қағида бар
кемімеген нәрсе артады деген нәрсе бар көрдіңіз ба
мхм егер адам бір нәрсесі кемімейтін болса ол нәрсе міндетті түрде артады деген сияқты
көрдің ба айналып келген кезде садақаны беру керек
адамдардың көбісі айтады мен бай болған кезде садақаны беремін деп айтады негізінде мхм
бірақ бай саналы адамдар не деп айтады мен қазір садақаны беремін сосын барып баюға себеп болатын осы садақа болады дейді
бірақ енді ниет өзгеріп кетпеуі керек әрине
мхм анда садақаны берген кезде алла разылығы үшін деп беруі керек
бірақ үміт етуге болады
бірақ ниет өзгеріп кетпеу керек өйткені алла тағаланың өзі садақаны беріңдер дүние көбейеді деп айтқан жоқ
мхм неліктен өйткені адамдардың бәрі сол дүние көбейту мақсатында беріп қала ма деген бір қорқыныш бар да сондай бір
сондай бір қауіп бар да сондықтан да адамдарға
оразаның кезінде де сондай ғой
егер сен ораза ұстайтын болсаң денсаулығың жақсарады деп айтпайды ғой ол жерде сауап беремін деп айтады
сондықтан адамдар денсаулық үшін ұстап кетпеуі үшін солай айтқан
сондықтан соны тереңнен түсінуі керек
енді екінші садақа бар жақсылық дегендегі жатады ол ата анаға міндетті түрде беруі керек
ата ананың ішінде і әйеліңіздің ата анасына бес процент өзіңнің ата анаңа бес процент беру керек
неліктен адамдар көбісі келіспейді ол нәрсемен бірақ бұл нәрсенің ар жағында үлкен мудрость жатыр негізінде үлкен даналық жатыр не үшін
біздер көбіне өзіміздің әйеліміздің біздің ата анамызға жақсы қарағанын жақсы сыйлағанын жақсы көреміз бірақ олар да адам ғой
олар да жақсы адам ғой болғанда енді қараңыз көбі шынымен айтайын көп адамдар өздерінің әйелдеріне
тек қана бір кір ііі жуатын немесе тамақ істейтін адам ретінде қарайтын болғандықтан мхм өкінішке орай біздің адамдар солай ұсақталып кетті қазір
бірақ оларға ол рухани ы не беру керек тәрбие беру керек оларға
сондықтан да сіз олардың әке шешесіне сіздің тарапыңыздан бес процент берілетін болса сізбен оның ата анасының арасында жақсылық несі пайда болады көрдіңіз ба
және сіздің әйеліңіз сізді көбірек жақсы көре бастайды сондай болғаны үшін
екіншіден сізге ешқашан енеңіз немесе атаңыз келіп ешқандай қабағын түйе алмайды
былай айтқанда блоктардың бәрін жауып тастайсыз және ол алған ақшаны ол алған ақшаны олар дискотекке бармайды олар айналып келгенде сенің балаңа алып береді де заттарды
айналып келгенде бұл жерде үлкен круг жатыр да ммм сіз еш уақытты ұтылмайсыз
жалпы жақсылық деген нәрсені істеген кезде ұтылмайсыз
енді мынадай нәрсе бар егер сізде не нәрсенің көп болғанын қалайтын болсаң сол нәрсені ек деп айтады
мысалға ақша көп болғанын қалайтын болсаң онда садақа бер
ал егер білім көп болғанын қалайтын болсаң осындай сияқты бесплатно тренингтерді беру керек
тегін ба тренингке қатысу жоқ сіз тренингті қазір тегін алып отырсыз ғой сіздер
жақсы ендеше достар тағы да естеріңізге сала кетейік бүгін бізде таңғы шоуда қонақта жеңіс есенгелдин
бизнес кеңесші дәл қазір үзіліс жасап алайық ән тыңдап сосын жалғастырамыз
таңғы шоу
жарнама
тоғызыншы наурыз республика сарайында алдараспанға он жыл мерекелік жаңа бағдарламасына шақырады
кеш қонақтары шаншар шымкент шоу макпал жүнісова еркін нұржанов және тағы басқа эстрада жұлдыздары қатысады
жұлдыз эф эм де таңғы шоу
енді дәл қазір бізге қоңырау шалған тыңдарман бар екен ақтөре алматы қаласынан қайырлы таң
қайырлы таң сәлеметсіздер ме қазақ елі
күндеріңіз сәтті өтсін жеңіс ағаға деген сұрағым бар еді мхм
ааа сіз осы мамандықтың иегері болғалы ы қанша ақша үнемдедіңіз
және ол ақша сізде қазір өзіңізде немесе есепшотыңызда тұр ма
әлде ол ақша да жаратылып кетті ме
мхм жақсы мхм ыыы жақсы ақтөре рахмет көп көп
қараңыздар ақшаға байланысты адамдардың ыыы негізі анықтамасы әр түрлі болады
ақшаға деген қарым қатынас қандай болуы керек
кейбір адамдарға ақша деген не деп айтатын болсақ ақша деген ол жұмсайтын зат ол деген энергия ол деген мүмкіндік деген сияқты көп нәрселер айтып кетеді
мхм бірақ мен үшін ақша деген ол тек қана құл ол болды б құл
енді қараңыздар сіздің үйіңізде егер екі миллион теңге жататын болса
мен оған құл деп қарағаннан кейін мен оған жұмыс іздей бастаймын
бұл а құлды қандай жұмысқа тұрғызу керек деген нәрсені іздеп
ал сіздер оны жұмсайтын нәрсе іздейтін бұл нәрсені қандай нәрсеге жұмсасам екен деп ойлайсыз
ия сондықтан да мен біріншіден үш жарым жыл болды осы нәрсені жұмыс істеп осы нәрсені осы айтып отырған қаржы сауаттылықты істеп келе жатқаныма
және мен ы ол ақшаларды банкте сақтамаймын банкте сақтамаймын өйткені
кейбір адамдарға банк опасно болатын болса кейбір адамдарға өзі опасно дейді
ы өзінен қорқатын адам ол банкте жинасын
бірақ мен ол нәрсені үйде жинаймын негізінде
енді мен айтайын үйде жинаймын дегенде мен көп ақшаны көп жинамаймын
қолыма екі миллион үш миллион теңге жиналып қалатын болса мен оны міндетті түрде кіріс көзін ашамын
кіріс көзі ол ыыы бір адамдарға инвестиция саламын
және кейбір адамдарға сол ы доляға кіру үшін солардың жаңағыдай басталып кеткен нәрселерді сатып алуға тырысамын
неше дүние сатып алдыңыз осы уақытқа дейін неше адамға инвестиция құйдыңыз ыыы
мен айтайын осы уақытқа дейін он сегіз түрлі бизнес жасадым деп айттым ғой негізінде аха
енді басында өзімді ақылдымын деп санадым артынан ақымақ екенімді түсіндім деген сияқты
ол дұрыс емес екен негізінде
өйткені шашырап кетесің фокус ж жоқ болып кетеді
сөйтіп мен олардың бәрін азайтып азайтып қазір алты түрлі ыыы бизнестің көзі бар негізінде ммм
және айтады енді мен осы ойлап отырмын айти технологияларға салатын шығармын деп
қазір бір і өзімнің і неме қазіргі соңғы ақшаларымды өзімнің кітап шығаруыма мхм ыыы сайт жасауларға деген сияқты нәрсеге салып жатырмын
өйткені мен ыыы осы нәрсені қолға алдым потому что мен ы қазір осы тұрғанда маған сыртымнан келіп тұрған жағдайымды жасайтын ыыы кіріс көздері жеткілікті
мхм жеткілікті негізі бірақ осы уақытқа дейін сіздің сондай бір кітаптарыңыз жарыққа шықты ма бір бизнес тренинг сияқты
жоқ әлі шыққан жоқ өйткені оған дейін мүмкін мен піспеген шығармын деп ойлаймын
піскенде осы соңғы алты ай бойы өзім жаздым ол кітапты
мхм күнде күнде жазып шабытпен жазылған кітап болды
кеше ғана осы бухарбай бахытжан деген танитын шығарсыздар ия үлкен кітап жазған
сол кісі айналысып жатыр осы редактурасымен
ол кісі өзінің отзывын айтты
мен басқа кітаптардан қарағанда осы кітап өте керемет кітап деп айтты енді ол ммм
көзқарасы сондай көзқараспен қарады
енді сол жиырмасыншы наурызда алла қаласа ммм тұсау кесер болады деп күтіп отырмыз
енді жеңіс мырза бағанадан бері сіздің ақыл кеңесіңізді тыңдадық енді өзіңіз туралы ыыы бір екі мәлімет бере кетсеңіз қай жердің тумасысыз
ыыы мен ақтөбе қала мен ақтөбелік і адаммын негізі
ақтөбенің ар жағында шалқар деген жерде туылғанмын жалпы
содан кейін ақтөбе қаласында физика математика школ интернатында оқығанмын
интернеатта сегізінші кластан бастап
содан он бірінші класты біріргеннен кейін алматыда оқығанмын бес жыл бойы политехта
сосын артынан ыыы юридический ға түстім
сосын мемлекеттік қызметте жұмыс жасадым
и не үшін жасағаным да ол кітабымда жазылған негізінде мхм
мемлекеттік қызметте мен өзім әке шешем ой сен деген офисте жұмсайтын адамсың ғой деген сияқты нәрсемен ия
бірақ айналып келген кезде сол жердегі айлықтың көлемі мемлекеттік қызметті бәрі білесіздер көлемі өспей қойды
бірақ ия менің ааа көз алдыма елестетуім өмірімді мхм жүз мың теңгемен байланыстыра алмадым і еш уақытта
мхм сосын амал жоқ мен не істеуім керек болды і білім алуым керек болды
сөйтіп жаңағы сол кезде мен де мойындамайтынмын тренинигтерді
бірақ мен бәрі бір барып көрейінші деп бір а отыз бес мың тенге төлеп саидмурад давлатов деген мен өзімнің қазіргі наставнигіме ақшаны төлеп бірінші қатысқан болатынмын
сол кезде менің жүрегіме егілген дән болуы керек содан кейін с қаржылық сауаттылықты деген нәрсені үйренгеннен кейін бірінші бастапқы капиталды жасап бастадым
мхм содан кейін менде басталды естеріңізде болсын білім алғаннан кейін бірден алға қарай жүріп кетемін деген нәрсе жоқ
білім алғаннан кейін де шатасасың қателесесің тәжірибе керек қой ия
бірақ оның бір ерекшелігі сен не үшін қай жерде қалай қате жіберіп жатқаныңды білесің
мхм көрдіңіз ба ал оқымаған адам ол нәрсені білмейді
сөйтіп мен сол кезден міне осы уақытқа дейін бес жыл болды әлі күнге дейін бизнес сабақтар алып келатырмын
қазір енді үлкен компанияларды қалай жүргізу керектігін туралы өтіп жатырмыз
ы оларды былай айтқанда сабақтарды беріп те жатырмын
пайдасы тиіп та жатыр деген сияқты
сол кезде мен а неге халықпен бөліспеске осымен деген сияқты ой болды
мхм бірақ мен бұл ол менің хоббиім деп айтсам болады
мхм енді жеңіс мырза бізге берілген уақыт аяқталған екен
тағы да достар естеріңізге сала кетейік бүгін бізде таңғы шоуда қонақта болған жеңіс есенгелдин бизнес кеңесші
жеңіс мырза көп көп рахмет бір айтарыңыз болса отыз секунд уақытыңыз бар мхм
ыыы мен бірақ нәрсені айтамын жақсы жаңалық бар бәрінде үйренуге болады
бүгін істеу керек болған нәрсені ертеңге еш уақытта қалдырмаңыз өйткені ол сіздің мінезіңіз болып қалыптасады
барлық алған біліміңіз сіз үшін пайдалы болсын сіздермен кездескенше
ендеше жеңіс мырза алдағы уақытта тағы да шақырамыз себебі уақыт жетпей жатыр
ия бір сағат енді бұл кісіге тым аз екен аз екен расымен де құдай қаласа жеті күн қатарынан әңгімелесетін боламыз
көп көп рахмет жеңіс мырза келгеніңізге тек қана табыстар тілейміз рахмет ия
дәл қазір тамаша бір ән тыңдап алайық достар әннен кейін жаңалықтар жаңалықтардан кейін тағы да қонағымыз бар бізбен бірге болыңыздар алыстамаңыздар
эфирде таңғы шоу
мұң толып жаныңа барсам неге сен сонша көзіңді алып тартынғандайсың
ұяласың
жасырын жымиып тұрсың сезім сен болып жүрегімде жағылғандайсың
жалындайсың